मुर्गा बुट्टी तेना बहुत मिठ रहता मुल हम्रे तेना मजासे पकाइ जानेक पर्ता । मै हिंयाँ मुर्गा बुट्टीक तेना पकैना तरिका बताइ जाइत हउँ । सबति पहिलेत हम्रे मुर्गा ओहहके मारके, काट्के मासु तयार करबो । जब बुट्टी तयार हुइजाइ तउ जाके मसला बनाइक पर्ता । यहका तहिन कढैयामे सबती पहिले तेल डारके चुल्ही उप्पर धरबो । जब तेल थोर थोर पाकजइ उप्परती जिरा, पेज, लासुन, आउ हरदी लगायत आउर मसला फे डारके <hesitation> पकाइक पर्ता । जब मसला पाकी तउ उप्परती टमाटर डारके लेदो ओहके मजासे पकइक पर्ता आउ मसला तयार होइ तउ उप्परति मुर्गा बुट्टी डारके मजासे फ्राई करे पर्ता आउ जाके उप्परति नोन होइल, तब जाके प्याज होइल आउ जाके मिर्चा होइल डारे पर्ता । जब खुब भुठ सिक्बो तउ उप्परति पानी डारके आधा घण्टा पकादेहबो आउ जाके मुर्गा बुट्टी तेना तयार हुइ जिता ।